Ñaaminnda ɗum mi nanta belɗum ammaa ɗum saɗɗum soosay, kannjum woni - kannjum woni maaroori e li'o, kannjum woni chawarma e pizza, kannjum woni indomie e ɓoccooɗe e ko lutti.